طبعاً, إذا راح اتمنى أرجع للوقت إللي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم, واسلم على يده, و <hesitation> امسك أبولهب وأبوجهل, واعلمهم عن الدين الحق, وإذا ما رظوا اطلع السيف واقص رقابيهم كلهم, يعني هذا الوقت إللي كنت اتمنى إني أرجع فين, يعني عهد الرسول, ما في أحسن من كدا.